dziꞌk nak ngid xgëtma xki antes nonga sdzënma niy ngid xgaꞌ yan ngid lox loxga dzekna lox xiag ngid nup lëꞌ ngid xc̲h̲ib dzekna lox xc̲h̲ib ngid lëꞌ ngid xdëꞌ xdëꞌ lëd ngid xdëꞌ xiu bixtil loxga dzekna lëꞌ ngid dzekna tsu gis tsu gey, antes xchugdama ngid xisa c̲h̲ey man nter man, bos lëꞌ man gak kald, ber nana lëꞌma x- xchugla man c̲h̲ixkwaꞌ man c̲h̲ak man kald y lëꞌma sdzoꞌb man xki lo gi tsu kwlandr, primer lox xlëꞌb nis nis nis guꞌn xka c̲h̲ey ña man, xdop ic̲h̲ë mtsiꞌn lo knu xc̲h̲eꞌ tikwa dzekna lëꞌ lo knu dzekna sëꞌb kwlandr, sëꞌb x̱ich, sëꞌb ption, sëꞌn midzakngngid, sëꞌb nup pastiy ngid lo knuna, lëꞌ loxga dzekna gialo lëꞌma gowu.